Ko <hesitation> inyu <hesitation> dekuvajan kandó ñiú nru nina, ñundó já ko mixteco já kú ñuu davii nani jan, je inka ngu akú jákasno tá cultura já kando yakomienda jan, ihó ja kú donró tiuku nekuva'a kó jan iin cost <hesitation> bre, na já xhin ta xhini ihó xhini tá ihó yivii nrakú ja ihó davii kuluxhi ihó a problema taxhixi tá <hesitation> tá yudvidna já ihó, ihó koxhi ihó xhixi ta <hesitation> diko yukán ña kó atiova'a kutu nejan chi ihó ne xa sufrir xhi nria ti'á familia nri ni sufrir xhí tejan ku donró, kando <hesitation> ga <hesitation> kachede cheke ja kuan.